Tsy dia mandeha "restaurant' matetika aloha zaho e. <hesitation> Mety hoe taloha angambany, tamin'ny mbola nisy fotoana tamin'ny fahatanorana, fa <hesitation> izao angamba mety hoe indray mandeha isam-bolana farafahabetsany. Ilay "restaurant" tena tiako izao an, misy an'ilay hoe "La Plantation", dia ilay ray "La Petite Brasserie".